زه په ورځ کې شاوخوا سل ځلې خپل موبایل ګورم. اکثره وخت دا د پیغامونو یا خبرونو لپاره وي. ځینې وخت دا کار بې له هدفه ترسره کېږي. د ټولنیزو رسنیو، ساعت او زنګونو لپاره هم ګورم. کله ناکله یوازې د عادت له مخې موبایل خلاصوم. زه هڅه کوم چې دا استعمال محدود کړم. زیات استعمال زما تمرکز کموي. د خوب پر وخت زه موبایل لیرې ږدم